Ilà ñy mañisy tampimbava, noho ñy tampiñ'oro andesiniñ'olo mpandily andapotaly añy: -ñy voalaohany, hiarova aminy ñy fiparitahany ñ'arety, virisy zay na bakitery zay, hisoroha koa aminy ñy fiparitahany ñ'arety aminy ñ'olo maro, hiarova koa ñain'olo mitsabo.